Ele sena u hatapai we mi uk kelea u wale ua si a'niau sehe saena etai loma dua sehae nae aku aku sehna uhatapae wemene na sa sahair na e aku aku kehu usu'kina wemisehe sehna uhatapae uwei kekenum mua. kekenum mua ke hetayoho e aku aku lepai etai wai yamane keho sai samua'o sasa pedi ewake wake patua ewake wake wahaile ewake wake hiniu lami na'e honose senae e tai taime apuena e sahasa mo'o e e sapa mo'o le tai di pui sitepi kepi ke honose se' senai'e lua me sapa mo'o. mesena ukina wemi se saina e tai tai helai ke ho yah kale yah kale ke tatai e elua tuka lodi panye'i hesa loma se lapai Na esa'a tuka e liloho e'ane mahantania tania mau tai duwe yasunama honoma senam mahono pas lula taweho elua ho'o lobi pani'i lepai yakale ke etai mani mani e batokung ma sono pu pulau karna sanam malaut tua e mo'o elua i elua loke lobi pani tu ka se' masuk kue mono mono lebai hetai kai keho sasapui elua i sasa pu yanlua i masuku mo'o lepai eltai hom emahli mahli pung ni iyakale ke yatai mari madi me kekenu uke ooooo dipa dipa pui lebai dipui laya wakel wale wale iwake wae patua na'e tanya tanya mo'o lepai lipoli